يحتاج الكلب تقريبا من تلت الي اربع تمارين يوميا لتقويه الكلب و معرفه مهارات الكلب و اكتساب الكلب مهارات اكتر و التعرف علي صديقه.